<noise> e nako ma inomo has ngone loloda dina sama de has maluku utara dika la la kama nege bole wa je ino de wa <hesitation> kelepa uku wasakai ika manege dema ake- akere bole de sibi manege de aje huku ma popeda so wos bali oka de ma naoko wa sakai uku ma naoko kua kuning de wospedaka manege poh inomo paling ijame manege manege dika.